Hanina a mandrena rehefa meka igny anao nefa hitanao hoe izy hoe ara-pahasalamana: a mofo miaraka amina dité, <hesitation> de azonao atao koà hoe mofo miaraka amina ronono, na azonao atao koà hoe tonga de mihinana vaonkazo tsotr'izao anao na avadikanao jus izy.